د سبزیجاتو متوازن خوړو جوړولو لپاره مهمه ده چې بېلابېل رنګونه، ډولونه او ګروپونه پکې شامل شي. شنه سبزي یا ترکاري، لکه پالک یا کاهو، له ویټامین کا او اوسپنې ډک دي. رنګه سبزي، لکه ګازرې، شفتالو یا مرچ، ویټامین اِ او سی ورکوي. د غوړو لپاره سالم منابع، لکه زیتون یا مغز لرونکي توکي، ور اضافه کېدای شي. د پروتین لپاره حبوبات لکه؛ لوبیا، نخود، دال او نور کارولی شو.